guduma ni doh valle aranni ha fi'go kusa ha der katako a hauta katako didi sai a fiya beh kusa sai joga a wawan boh a fiya dhum hado ceiling hauta a wawan boh a fiya kwano hado katanaga ko ko kuma kwano hado katako to'a wadan baana sudu